<hesitation> o sura yi cara o sura yi cara a bɛ zun bio o ma we o baba ra a'o vɛ sɛmu ve oyi siamu ani buwa ɲiza ho do'uwa oyi buara ɲiza ho do'uwa ani ni mi subwe a cɛbun coli yi mana o se a mi subwe zo a cɛra bun yirawe a ba yancu'an bɛ ɛni wa a a ora bera o fɛn a nani na yuwaɲɲɲɲɲ